Toetran'irô peroke ndraiky, peroke zen̈y man̈ana vava araiky mibiloka bakà eo mahery. Avy iô kolera ny plioma ndrô koa zen̈y araiky maro karazan̈a in̈y ny kolera tsara hoe mizaha izy. Avy iô irô io man̈ana intelizensy amy ny fan̈anmpodian̈ana raha volan̈in'olo karà in̈y zay no ten̈a mampalaza irô. Ndraiky irô koa zen̈y ela velon̈o irô io.